Yua chii este ka jikatí ja kuaa ya jena’atí chii ioo nuu kajakití kítí kuu chu’un, xíí ríí, xii naun tíí kañi’itu kílíun kañití, kajika jikatí kayeetí a veee kajiii xáá kiñi’iti ina yua chii xáá kaajia’a tiina luliun sa’atí, tuu kaa ja’atí tu’un kusu kílítu liun suni, tau kítí luliun suni chii casi tuu, tu ku kuu kusutí jena’atí, jaa kuso va’atí kití luliun chii, kaajia’a xaatí ja kívía jena’atí nu kaa kenta kítí kuu vauun ja kantukutí jaa keetí subi kajití soko te kantukuti jaa keetí suni te este tuu kuu kusu ina luliun saatí chii kaa skuilia xáátí ina luli yua suatr ora ñi’i kítíun jaa yeetí tee nu tu ora <repite> suni tu chii nii kua’atí suanití túú ñí’ítí jaa keetí soni.